Tarihi lesdi mai kanjum on nyibugo nyibaalu juddi ha giza. nyibaali mai je jamanu firauna en har jotta don. himbe do yaha lara nyibaalu mai ngam seya.